<noise> عشان تعمل تمثال بتاع طين لازم تدعمومثلا الهيكل يكون سلك او حديده او أي حاجه تعمل بيها الشكل العام بتاع التمثال وبعداك تجي تعمل تخت الطين فيهو لكن المساله بتحتاج لي مهارة وتحتاج لي انك تكون أنت بتعرف الحاجة دي <hesitation> انشاء القالب السلك او الحاجة الاولي دي بي السك بعداك تجي تبنيها بي الطين